لو أقدر أغير شي في الماضي، كنت اشتريت بيتكوين لما كانت رخيصة. هالشي كان ممكن يغير وضعي المالي كثير، ويخليني أكون أكثر حرية واستقلالية. لكن تعلمت من هالشي إنه الفرص تمر مرة وحدة ولازم نكون منتبهين لها. المهم بعد هالندم، إني أركز على الحاضر وأخطط لمستقبل أفضل بدل ما أعيش في الندم.